Iran ndraiky zen̈y anisan’ny ireo firenena bôka tao a persa bôka Iran io. A lavo zen̈y izy tamin’ny arivo sivin-jato fitopolo sivy amby taon̈a zen̈y rehefa nan̈ano revôlision islamika rô io. tamy zay fotoan̈a zay zen̈y <hesitation> nisy ny etablisman repôblikanina zen̈y ta islamika aviô nandesin’i Iatolah kôminia.